I stori zino nemwi nakunda kuvyanga kwa mfano ngituli kwisute nakundo istori zizi zino zisiinzifu zino fujo zisis izya ugomvi mkuvyanga wi amiza ni stori yakwe kuno uwali akuombela ikazi uwali akuomba ikazi chi waomba wati uli nawekwene umaliumwelezee kuno uwali uli mkuseka, mkimwa isute mkuseka uliistori zino nemwi nakunda lakini istori lelo istori zizi zya kubadilishanya nukwanzya mambo au- au a nani augomvi nemwi zizyo isinzilonda nanda ngali inititoaihela kwene inkatina papo nanada ngali intitia ihela kwene inkatina injainjikala kuni na kuku na ndongali ntakweti.